איך האב ליב און איך וואלט, אייביג גענוצט נאר געבאטלטע וואסער, ס'איז קלארערע וואסער, בעסערע וואסער. און די געבאטלטע וואסער איז בעסער.